Oh oy e tegna azafady e tegna tsy kiniako izy teo fa maro loatra baka olo akato de lasa vo- lasa voatondraka kafe lambanao tsarabe fa ino raha hanampiàko ana hagnanaovako zio saz ameko vôla anao hividiananao savony hanasana lambana i?